डिजिटल कॅमेराआन, फोटो काडतात, जार आमक एक झाडाचो फोटो कडपाक जैनते, तनर आमि कॅमेरा त्या झाडा डेगां करून, बटण दांबप। आनी तो फोटो फाइल म्हणं सेव जाताळों मगॆं आमि तो फोटो कॅमेऱचेर नाळयार संगणाकार पावपाक शक्त। डिजिटल कॅमेरआन आमि आमचं जिनेच्यो बाऱ्यो यादि सांभाळॊं दवारपाक शक्त आनी केण्णा जाऱ याद जलीनतार तर तेह फोटो पावपाक शक्त।